<noise> jiaa xi ku ja ka'an tati ina ne jiaa naáxe'e ku ta ayiivi ja ka'ando tedi nduaani ku ta tikiiti tiuku xi ka'anti tita ñeeruuti dua'a ka'ati ne jiaa ku niuuti.